Pakistan hi South Asia a, rampakhat ani a, na chen om tetu Iran te, Afghanistan te, India te ani. Ani hi, kung som Kwavelai, British hau, noaya anlaw om ve a. Tuanin, ani hian, August ni, som Bali a, hian Independence, 1947 a ve tau, Independence ni al manga. Tuan Muslim ram anga, siat ani Hindu potem te, tetu an om ve a. Tuan an ma ani hi, an bwai, an bwai ve TMA ma, tuan an ram <hesitation> capital tu Islamabad ani a. Tuan Pakistan hi, Muslim hau tam, na ani a, tuvang nalal potu, Muhammad Ali Jin na ani trin ani. Tuan Independence ani ik nu a, tuan 1971 ve tenka, Pakistan hi ram pah ni, <hesitation> mun pah ni angin a oma, West Pakistan de, East Pakistan angin a oma ni. Tuan an East Pakistan tu, ram sheng a, an insiam te, tetu Bangladesh anga, rentuak te, tetu ani.